Një nga karateristike më unike të kangurëve është aftësia e tyre për të kërcyer në distanca të gjata duke përdorur këmbët e fuqishme të pasme. Ata mund të përshkojnë deri në 9 metra me një kërcim të vetëm.